ס'דא די קראקאדייל, די עליגעיטער, <hesitation> ליזארדס, סנעיקס, טורטלס, איגוואנעס, ס'דא סי טורטלס און סי סנעיקס און <hesitation> דאס זענען די רעפטיילס וואס איך קען.